इतना आमको लड़को रज, वो का कपड़ा पेना की बहुत चौयिस रज। वो हर तरह का कपड़ा इदर उदर से देखाज़ की भाईया यो नयो कपड़ो छे। एका हम पेरू हर नयी फेशन का सात्म वो हर दुकान पर जाई जाई न देखाज़। की भाईया नयो अबी कोई पेटर न आयो होई तो वो का हम खरीदू। और पेरू और मार्केट में हम देखाँ की ज़सो। भाईया पहली फेशन को कपड़ो हम ज़पेरें। असाउ ओखा वो बहुत शौक पहरत। तो मतलब ताऊ वो हर तरह के कपड़ा का संग्रह करेज। हर दिन रोज खरीदी करेज और रोज़ पहनेज। और सामने वालन को भी ऐसो प्रस्तुत करेज। की भैया या फैशन निक्लाजिस यो कपड़ा पहनो तो या कहसे अच्छो लगेगा। और हर लोगों का देखी न न सीखाज बच्चाओं की भाईया हम भी खरीदा न हम भी पेटराओं।